انه احاول اهتم بنفسي ولنفسي اكثر من اي شيء ثاني لانه ذا الشي اللي حيفيدني وحيحسن نفسيتي، وانه انظم وقتي ويومي عشان اكون <hesitation> سعيدة واكون مرتاحة نفسيا ،واكون عارفة اني انا مو مقصرة بحق نفسي. انا مسوية اللي لازم اسويه مع نفسي وزيادة.